Le re mbaka ni kon bich, le mbak jwa'na nke nap yoo' le mbaka chole mbesa' or nde thi men za or ngenta xomoda' <hesitation> tesmen zi puerta' ntesmen palad ntesmena na le ma'ya jwa'na nke napma' yo' mbay na le bixna xamod nak bixza, le bix jwa'na chole ndombi yo'za, nde bix' ncha mbin' le bix'. nzeb cho re ma' re ma' bix nde mbay na ee xamod nak ma' le ma' nchap lo ya'na ndoja po nkete bix', mbay na le mbak jwa'na ze benta yo ndob ma' nke nap ma' yo'na, za or ndyen men za numa' nda xis men za mas za ndye ma' le bix' jwa'na benta zita lad nax ma'zita na ndyed toxta ma'ya.